والله بصراحة أفضل السفر بالسيارة فيها حرية أكبر وتقدر توقف متي تشاء خصوصاً <hesitation> إذا شفت مناظر حلوة وتحتاج راحه بس القطار <hesitation> بعده لميزة مريح وما فيه تعب سواقا أما الدراجة حلوة إذا كان المشوار قصير وتحب الطبيعة بس للسفر الطويل <hesitation> أفضلي القطار